אַכִּיד, הָאהוּמָא אֻלְקָּרָאם מִן זֵירו לְחֻמְשְטַאש בִּתְרְתִיב עַשְוָאיּ סְבַעָה תְלָאתָה תְנַעְשׁ זֵירו תְסְעוּד חֻמְשְטַאש זְוְז חְדַאש חָמְסָה רְבְעְטַאש וַחְד תְלָאתָה שֵתָה רְבַעַה עַשְרָה תְמְנִיָּה, הַדָּא שִׁי כִּיַּחְתָּאַח שְׁוַיָּה דִיָּאל תַּרְכִּיז בַּשּׁ לְמַנְעְגְלַטש.